Ndakiire e puccu kaa, ɗii ka nandaa ndakiire, nde njiinda fuu furde e ɓalleere timmii. Ndakiire oolde ka ana fanɗi, <hesitation> ndakiire duu ko gollatakoo wanaa ɗum puccu gollata. Ñanduuji ɗii kaa aɗa waawi wiide fuu gootun. <hesitation> <laughs> Ko neɗɗo parotoo so waɗɗoo puccu koo, wiyetaake o paroo o waɗɗoo ndakiire. <laughs>